E giɗo am mi tawi a yiɗi nanugo halaji latiɗi ɓawo hala kadin dara. e nder majum hala fuf ka jiɗɗa nanugo sai tinnoɗa ngatta halliko maɗa haa hewa e nder, e toko hala yehu nokku toku bate tawe bano hakkili, noko fu bano yawtere no tawe bano nda watti e hakkilo ma, nda watti gite maɗa nder, a ɗa badda yimbe, ekkito ɗa ba sugo santu sa hulu, hae so un semtina soni a tawe ba ɗun santina fu a bautaye e nder jama'are <hesitation> ka waɗi so neɗɗo yiɗi yi faa wawa funa fu hitere sandene, tinnewo bata, to bati yimbe nana mbofi muɗum sambina mo'ina num, e ire ɗe dow kulle njoɗota. jomirawo wallu en.